जेब्रा और घोड़ा के शारीरिक बनावट लगभग एक समान होला और दुनो दौड़ले में माहिर होले । लेकिन जेब्रा के शरीर पे एक खास तरह के धारी पावल जाला जौन सफेद और काला रंग के होला तथा ई रंग के नाते घोड़ा और जेब्रा में तुरंत अंतर पता कइल जा सकेला। एकरे अलावा घोड़ा के पालल जा सकेला, जबकि जेब्रा एक जंगली जानवर होला और ओके पालल नहीं जा सकेला।